प्यजुवा हसे नहसुनवाके बहुत दिन तकले नाँही सर्याओके देओके तहिया, हमरा ओकरके कहदेउन जरभिट्काने नाँही काटके इचिका डठवा छाडके कटसी । ओसने कटले हसे इचिका बान्हेके ठौरा हसई । उहे डंठवा बान्हबान्हके हसे ओकरके भन्सवक चारवा चारवामा टङसी जहाँजौं ओकरमा बयार डौलेसे लागो । हसे बयार लगले जौं उअ हैने ओथिया <hesitation> सर्याय पौसिय, बहुत हसे बरस दिन तकले जेसउ ओसने कर्ले जौं ।